Way woo desi, desi lemun galak tota ai fa ju nala tas, masha <hesitation> hataban kaditoten ennemi wo arasas, desi tote digidta kera tisu nubala, indoleka desi shabahuname, desi de- desi gash il, desi irinna ureli, desi irin fala kir huta gugnen gabilo fenti nalilin, desi uodog digda, desi gashi lin, desi euradi lin, desi ilea lin, desi in kabelin, desi <hesitation> kosa lin, desi, desi lemun lin, desi digda udogo u desi dolilu mal- irkuni malen desainogo u dogo desi digita keratiaru.